binesii kadibinii il hinkabu heden laf hindargu yeden ak nu dallenenan duran won yeden bines akaa ak hakankaresa fan laf hindargu yeden unum yaa sunifii yaefa inama yabeta ama wo muk durkaenen irra hingoru duum wo inamanen darginen inamanen irra hingoru am bare muken fa sila yabeten in himdargu yeden, hakankaresa-hakankares laf hindargu yeden bines kas.